هوكا باش نزرع الماكلا اللي أنا نحبها, بكل تأكيد أنا نحب بيتزا, ونحب توسكي باستا, والكل, إذاً ننجم أي ما- موش باش نزرع المكلا بحد ذاتها, بلوتو باش نصنع المادا الأولي متاعها, اللي هوا ال <hesitation> القمح, فهمتوا؟ إذاً <hesitation> نحاول اللي نشوف شغدا متاعنا نزرع القمح, وكيطلع نحصدوا الكل, ونرحيه, وبعد نعمل بيه ماكلتي.